Kɛndɛ feŋɛ nu a nuĩ káa kɛwa kɛ anu bɔ kɛndɛ feŋɛ nu boo, amu anda anu bɔ kɛndɛ feŋɛ nu sɔ. Kii mu taɔ yɔ ŋ jákúuɔ, mbɛɛ kɛndɛ feŋ bɔɔ nu maãkɛna nu, yɔ kii mu taɔ báwáa ɔɔ kɛmu taɔ ba bɛ. Hiŋi báwáa fɛla anu wooa, hiŋi báwáa fɛla anu bɛ tona kaŋ lɔndɔ́ amu anu wooa, anda wooe, mɔɛ kɛ mɛɛ, londoeɛ kɛmɛɛ aa ba toe a táae mɔɛ kɛ mɛɛ ta báa tinaã, ai ti wakɛ a túu na a kuŋɛ a, a bɛ a jia naã kɛ a ba maã nu, komu ai jɛɛ a tá baa tina. Ámu tiɛɛ pɛɛ anda kɛŋgɛee, anu pɛɛ anuĩ ko bee taɔ lɔɔ wa ma. Tiɛɛ a tae a loŋ feŋɛ kpaoe, a vɛyɛɛ kɛe, a lɔŋ feŋɛ kpaoe, kɛ aa leŋɛ nu kée, aa nu kée i ya fɛɛ wa kɛ anu bɛ gúuna anu bɛ táana lɔn feŋ bhii tina, ana tae anu bɔaŋ ani lɔŋ feŋ bhii lɔŋ, leŋ mande tiɛ leŋ mande bɔɔ bee tanu ai to leŋ bhii lɔŋ ai bɔ lɔɔ aa leŋɛ nu ma. Komu ŋgae ŋ sáa kɛ kɛndɛ feŋɛ nu anuĩ káa kɛ wa kɛ anu nyɔɔ nu ma. Báa pɛɛ, báa a wooe hɛ́ɛ hiŋi leŋ mande gbi naã <hesitation> a tina amu a leŋ maã, a bee lao ai to a kɔ susu a yaa jɔndɔ́ wa kɛɛ ai <hesitation> ai jɛ́ɛ kpáá, komu ŋgai ŋ báa naã sɔ kɛ kɛndɛ feŋɛ nu anuĩ kaa kɛ wa kɛ anu nyɔɔ nu ma, amu anda a nu ba nu sɔɔ, anda a sɔ jɔ wa anu woo.